די וועג וויאזוי קארעל ריף העלפט ארויס פאר אלע זאכן וואס לעבן אונטער די וואסער איז קודם כל, אסאך פיש וואוינען אין זיי און אסאך עסן אויך פון זיי. זיי העלפן מיט פילטערן די וואסער און געבן ארויס לופט פאר די וואס דארפן עס האבן.